La carta a ie, pensu ch'a cultivu d'piante particular ch'a van bin për fe cula lavurasiun li përché a ie tüta la lavurasiun dë macerasiun, trita trita tüt, a bütu pöi d'cola, a bütu d'auti cumpunent, magari anche anche nen natürai për fe për fe comuncue la carta, diversi tipi diversi tipi d'carta anche